Nëse niveli i detit do të ishte ngritur edhe të gjitha tokat do të ishin nën ujë, njerëzimi mund të mbijetonte duke ndërtuar qytete lundruese ose duke zhvilluar teknologji për të jetuar nën ujë. Mund të mbështetemi edhe tek anijet ose platformat që lejojnë jetesën në det.